هاي اللعبة اخبرت هذا الطفل بأنو تحملو سر كلش قديم و انو لازم يحل كل الألغاز ان الي راح تطرحه اله لحت لحتى يكتشف العالم السحري المخفي داخلها ، انطلفقت مغامرة الطفل ويا هذى اللعبة و مع كل لغز جان يقترب اكثر لأكتشاف الحقيقة.